E na ka notar ngë qell, te ujët ne se mënd vu gjë, më shumë se u costumi e le pinne, na ngë di notar mënd qell u salvagenti, i braccioli, shurbise sa të galexhar te ujët e pran qell shurbiset të terem ashtu si danj e mësallët të terem e gjithë.